“Mila torohevitra avy aminao momba ny zava-dehibe iray aho. Ka asa raha mba misy azonao anampiana ahy. Mieritreritra aho mantsy ny hanao trano de tsy haiko nefa ny devis sy ny rehetrarehetra momban'zany a, de mba ampio aho.”